נוצן מעיקאפ <hesitation> די נוצן פון עס איז צו פארדעקן נישט שיינע זאכן אויף די פנים <hesitation> באט היינט ציטאגס נוצן עס מענער און פרויען, <hesitation> אין די אידישע וועלט פרויען, צו זיך סתם שיין מאכן אבער עכט איז עס געמאכט געווארן צו פארדעקן <hesitation> א מיעוסע זאך ווי פימפלס אדער אזעלכע מינע <noise> פלעקן אויף די פנים און שוין.